Este ni-ni bdawa nachi, bueno stuste ni bdawa ni na th btá xthwen moli, bueno dadnunu primer xga binche nú moli-moli, zega xigyas rackcheni, rinen btiwx rinen canel, rinen pacitas rinen giny, rinen xity, xtyax, ajonjolí, rineni este pimienta, clavo, xilani rineni btyx gyx, gueno za zë binchenu ni nia zacka chi rie cald loni chi-chi riet ni, bueno molin rieni, este queity ze ga di rziet nú lany, queity nap di un costumbre ni gyet ni lo gétz za antes, pero bueno, después este de gackche moly gy tchi rie zga ni xobmily molin chi xila ni este bueno za ni rienchenu ni danunú ni rie zá cuch loni cun zëdy biniech zin este gackni reguel chi xila ni chiru cheni lan-lan xila ni, lan bcuel xiru giu xilani ndai bel-bel riw bel, rack ni bigwechi rie do bel lo ni chi xilani este tchi rie do moly gy lon chiru rtaw nu lony tchi de rh rcanu-rcanu ra-ra bueno ra btá gy este chi rziu nu lañ-lañ th géz chi gai como que cun-cun vapor zy xthen-xthen niz ni chu xaget.